Norti ien irbri, tosko girbir mariko, eliko, makadakok, makadaga ken asidaga alina, kabnari gon ken alina, marigoni kabnari gon alinan, asida gon alina, narakerosa ken owongarka alina, eligoni ken kabdera gon dokina, kabidton ken alina, aishkon ken alina.